- خلط الاسمنت وتستخدم في البناء يعني <hesitation> الحاجات البيستخدمو فيها الأسمنت عموماً يعني تاني في <hesitation> ممكن يخلطو بيها الاسمنت برضو للطرق عشان يسفلتوها